Okusaasira munywani waawe owaakushobiize kihikire ahakuba w'amusaasira niwe oryasaasibwa, nimugaruka busya kandi omuntu otasaasira nawe tarisaasibwa.

Obushuma bwayeyongiire omu kyanga ahabw'eibura y'emirimo amaka gaazamu obitaikirizingana ahabwembura y'emirimo

Amashanyarazi gaabura omu kyanga kyaitu n'okuhemba tooci y'esimu narishi tukaheemba tooci waaba ogiine

Okukorera hamwe omu kyanga kyeitu omugasho ogu kyeine ekyanga nikitunguka.

Omukazi oronsya ashemereire kurya eshwiga, doodo, ebitakuri, ebihimba, amashaza, ebinyeebwa, okunywa enkombe, munonga akarya n'entura.

Nituuza omu bibiina tuguzeyo esente zokushashurira abaana ebishaare by'eishomero.

Omuntu orikugyezaho kurahura omurema tushemereire kumuripootinga omu b'ebembezi

Tushemereire kwerinda tuti. Omuntu ashemereire kwerinda obushambani, ashemereire kwerinda kushariisana ebintu by'obwogi, kandi yaayabwine omukundwa, bashemereire kuza kukyebeza hamwe, kandi bashemereire kuguma nibakoresa na kondomuzi.

Waaba nooshaba noohurira waagira obusingye, ohurira waahuumurizibwa, kandi waaba nooshaba ebigumire nibihinduka ebyorobi

Nibabifuhirira emibazi kugira ngu birugemu biboneire

Abashaho oburemeezi obu barikubugana omu Uganda, obumwe nibaba bataine byoma ebirikumara ebirikukora ahabagwire

Ameezi amayonjo, nitugataha aha mugano.

Esimu yangye y'okubanza nkagitunga omu nkumi ibiri na mushanju nibwe naatunga esimu yangye y'okubanza

Ebikwato ebi turikuba twine aha kuhinga, nituba twine efuka, eforogo, omuhoro, sokajembe. Reero ebikwato ebi turikuba twine aha kuriisa nituba twine ebooma, twine efaamu.

Kihikire kutwariza abandi n'embabazi ahakuba nyensakare ekirikuba kimuriho naiwe nikikuhikaho haza naiwe orenda bakutwarize n'embabazi

Ninkunda kushoma baiburi.

Ninkunda kurya ebihimba, amashaza, eshwiga, doodo, ebitooki, ebiriibwa, emondi, muhogo, enanansi, emiyembe, ebipapaari.

Abantu boona bakakinga bizinesi zaabo abandi baayehanika ahabwokurya rooni.

N'okugira ngu tutaaturiza abandi enkorora twakorera twashami nainga twe kwesaamura twena tuteekwatsire aha munwa egyo ngwara nitugituriza bagyenzi baitu

Nibakura barikwetegyereza eki birikumanyisa.

Abazaire bamwe nibaba baine emirimo, abaana babarekyera abakozi baremwa kugaaniira n'abaana. Mbwenu hati nokugira ngu baaragaga aha mirimo yaabo bahe abaana obwire baagaaniire nabo bareebe ebyetengo by'abaana

Amabanja g'akasente kakye nikayamba abakazi ahakuba nikeegura entemere kandi bakashashurire omu bwaire

Naagira eirungu, ninshoma baiburi.

N'okubahabura kugira ngu enda egyo bagizaare batagiihamu bakafa nibaihamu enda

Nimba ninyigura obwina bw'omubiiri kandi ndi kw'ekyengera n'obutanuuka.

Kugira ngu obone oburyo bu oraatuure na buri omwe owa buri muringo.

N'ahabw'obuteegyesebwa.

Nimuhabura ngu ashutame n'omutabani weeye, bagaaniire hamwe, amwereke akakungu oku kataboniire.

Omwana yaaza omu kakungu nikateganisa emishomo yeeye ahakuba akakungu harimu abarikunywa amagwa harimu abarikuza omu kuzina za dansi oshanga yaareemwa kwega

Harimu mangada fene emicungwa enanansi wotameroni ebipapaari

Nimbanza naashaba

Enjura yaabura kumara obwire buraingwa, nitutandika kushukyera emisiri ei turikuba tuhingire

Abahara nabo bashemereire kuza aha ishomero ahakuba hati abahara n'abakozi munonga kusinga n'aboojo baaba bashomire nibakora ebintu by'amaani munonga kusinga aboojo.

Ebyokurya ebindikurya ebimwe nimbugura ebindi mbiha omu musiri gwangye

Ekirikutuma twayoza emyenda yaitu n'okugira harugemu oburofa tugume tubonaire

Naahurira naaruha, ninza kunaaba nduhuukweho.

Omuntu yabeihwa nayehuriira kubi munonga kandi kimuretera okuguma nateekateeka kubi.

Ni kirungi kutangira abaana engwara ahakuba yaaba atangigwe engwara yaija tekaamumara amaani

Enju yangye n'okuguma ningikondoora gye kandi ninguma ningihoma egume eri enyonjo

Oburemeezi obu naaratungire okuzesa takisi, takisi n'okutwara ekagira ngu n'ekuhisya ahu orikuja okihika omu muhanda ekakuha abandi etahikeyo

Omukasheeshe ntakarugire omu nju yangye nimbanza naashaba.

Omwishiki ku arikujwara empare, abantu b'omu kyanga bamuteekateekaho ngu ni maraayi

Korona ekateganisa abaana omu by'obwegyese abamwe baayanga kugaruka omu mashomero abandi nabo bayega kubi

Abantu abine ebyetaago omu kyanga kyaitu omwe yaaba aine ekyetago kye orikukibaasa oshemereire kukimukorera kandi abandi abeebembezi bashemereire kubairukirira bakahurira ebyetaago byabo

Enshonga erikureeta butandu omu Uganda, n'amagwa hamwe n'ebitokooza bwongo

N'abyo nibirabira omubebembezi.

Naaheza kurya kyakiro, nimbanza nze kunaaba, naaruga kunaaba, nshome n'omuri baiburi, nshabe, nyame.

Naaba ntiine by'okurya ebirikumara ninza kuhingira esente ngure ebindi by'okurya.

Omu wiikendi, ogwamukaaga, nimba ndi kukuhinga, kandi esande, ninza aha kanisa nze kushoma.

Omu myaka etaano y'omumaisho, nyowe ninyereeba ngu ninja kuba ndigye.

Nyowe akaire akunahurire amashemeregwa mingi munonga n'akaire aku naamazire kuruga omunju y'okupangisa naaza omunju ei ny'eyombekiire nk'ahurira amashemererwa maingi g'ankwata nahuriira n'emiziga yiaja.

Abantu b'omu kyanga kyaitu bakaza omu bibiina by'obuhingi by'obutungi kugira ngu babone ebyababiisaho

Oshemereire kubahabura kugira emicwe mirungi, kugira ngu bagume bari banywani baawe.

Abakazi oburemeezi obu barikubugana omu kyanga kyaitu, n'okushanga nibo beekoreire eka yoona kandi abaishiki oburemeezi obu barikubugana omu kyanga kyaitu n'okutwara enda ezibateetekateekire

Bisheenyire amaka

Kuza omu kakungu nikireetaho engwano, nagwango, omu kyanga kyaitu